Kiit nekaam nekapo leti ko koka chapati. kaa kachapati ak piasik, koo chapati kechapei, ketau kee kepeaipu unga kenyikee, kenyikee kelalany peek kendee, kendee, ke keipu unga. Kenyikee nyiketepta tugul ipangani iipu tuguk chekikandanen tuguli; iipu ndimu, iipu nganuk <hesitation> inyipangan tukul akitou ikandan. Iteshi chego, inde sukaruk, ichilchi ndimu ichichi peekap indimu aas akinde inde sukaruk. Akiramchi pusyek akii, akii akikandaan akoi konamkei taai konamkei komiei ikany ko sai, iger akikany kosai tai kosai iitu inyipchei koek pieces chemengechi, aki rolleni irolleni iipu kirangii inyinde inyinde maati, ilaal maati inde inde kirangii ikany kolal komie inde muataaki. Akitau anyuny itou itou irollen akandei maat koageng'e kotakorur ipele takorur <hesitation> kimasta agee iwech koruri korur kimasta tukul, ichopi akoi akoi irok ichope, <hesitation> inde serving dish akikany anyuni ipu piasiki, iwai piasiki kotairo kiwae piasik. Koo inyikarangan iipu kitunguik, iipu nyanyek inyikel inyikel inyinde chumbik, kotai iroo kiiy kele, isutu aou indee supuu. Inde supuu korok chekiamdai chapati kotako, kotako kakoruryo komie kiitukuli isutu piasik, isapeni akiipu chapati ikai inyiam ko anyiny ochei. Ako tesun inguvui eng tesun kipnoteti simuuch iai kasiit ko, ko achame anee aaame chotoki ako yaa kang'et sikoteswo nguvu yaiwendi mbarr ipayae poisyonikchuk.